ത്വ് വന്ജി കന്ദിലേക്ക ഔ കന്ദിദു നന്കു സ്തോരിഏസ്। ചര്തൂന് മോവിഏസ് ഔ പുര ഥുവലി ഔ പുര ഥുവര। കേനര ഥിക്കുന്ദു ഉന്ദു സ്തോര്യ്, ചര്തൂനു, ബക്ക। മോവിഏസ് പുര ഏലേച്ത്രിചല് സിഗ്നല് ഏദുദു ഛോന്വേര്ത്। ഹപുന് ത്രന്സ്ഫേര് ഹദു ത്വ് ദു ചോന്വേര്ത് ഹദു നന്കു। ഥോജുന്ദു നമ വന്ജി രേമോതേ ചോന്ത്രോല് പന്ദു ഉസേ। മല്പുഅ ഉന്ദു രേമോതേ ചോന്ത്രോല്ദു നമ ഛന്നേല്സ് പുര। ഛന്ഗേ മല്ഥന്ദു പോലി വന്ജി വഛുദ ബേഥ। ഛന്നേല് കേല വരന്ദു ഹപുന്ദു ത്വ് ദു ഏലേച്ത്രിചല്। സിഗ്നല് കേല ത്യ്പേദ വര്പുന്ദു വന്ജി ഗാല് ഏദുല। വര്പുന്ദു വന്ജി ചബ്ലേ ഏദുല വര്പുന്ദു।